أنا نفضل يكون عندي برشا وقت على يكون عندي برشا فلوس، الوقت هو أغلى حاجه عندي لأنو ميتعوضش، الفلوس ممكن نعملهم و نجيبهم من برشا طرق أما الوقت باش يمشي ميرجعش، إذا كان عندي الوقت الكافي نقدر نستمتع بحياتي نتعلم حاجات جديدا و نحقق أهدافي، الفلوس مهما كان ميعوضوش لحظات العيش و الفرح مع الناس و لحظات الراحه لنعيشوهم مع الناس لنحبوهم.